E nder fijirleje ɗi tawuɗen ɗe annduɗen, fijirle torre e tawa nder, fitta erto e tawa nder, fijirle labbe e kure e tawa nder, fijirgo fuccu jande e tawa nder, e mota a misin fu e tawa nder, e wodi fijirde ɗe enndunden dow nyanldi hono latungol bolu, bolu faɗɗitego e jungo, e ɗeɗe ɗoko nandi e muɗum fu to embe en lisoto fu nokku on un ɗuɗa.